Rí ikháa̱nꞌxu̱ꞌ júba̱a rígíꞌxu̱ꞌ, naphúxu̱ꞌ yaꞌduun xúwíꞌ tsídáa̱n. Tsídáa̱n, nu̱ru̱, nu̱ri̱ꞌtha̱ jma̱ itsíxu̱ꞌ, nu̱rawíí a̱tiu̱un, riándo̱ yáá naꞌni má mbá cháꞌja a̱tiu̱un tsídáa̱nꞌxu̱ꞌ rá. Nu̱khu̱ꞌwíꞌxu̱ꞌ náa̱ tséxi̱ nakhú, ikhí má nu̱nu̱ jma̱a nu̱gíꞌngáá jma̱a duun nu̱nu̱xu̱ꞌ ikhí. Nu̱nu̱ jma̱a tséxi̱ nakhú, jma̱a tsítuun, a̱sta̱ ma̱ꞌni niꞌgu. Ríándo̱ yáá neꞌni má niꞌgu rá, nu̱xi̱ꞌŋáꞌ cháji̱nꞌ iyaꞌ xkui̱ rá, naꞌni wabooꞌ. Riándo̱ yáá wénú wabooꞌxu̱ꞌ rá, nu̱xi̱ŋáa̱ꞌxu̱ꞌ náa̱ mbá tséxi̱xu̱ꞌ, nu̱ra̱khuáá idú rí xú naphúxu̱ꞌ. Xkua̱ꞌnii jaꞌnii rí naphú ikháa̱nꞌxu̱. "Yaꞌduun xúwíꞌ tsídáa̱n" mbiꞌjiuu ja rá. rígá i̱mba̱ yaꞌdu xúwíꞌ rí naphú júba̱a gii̱ ikháa̱nꞌxu̱ꞌ. Rígá mbá inii ra̱mbu̱ rí nu̱tha̱anxu̱ꞌ ra̱mbu̱ xki̱ka̱, chákii̱nꞌ, phú ndaskuu̱nꞌ, nakuá úgímbúu̱nxu̱ꞌ xanáá, náa̱ rí najma̱a̱, nawá ju̱dáa̱ꞌxu̱ gu̱ꞌjuáá, nu̱drígúxu̱ꞌ rí niꞌgo̱o̱, nu̱jíi̱xu̱ꞌ, jma̱a mbá bótiáꞌxu̱ꞌ, jma̱a duun. Riándo̱ yáá niꞌga̱a̱ má rá, nu̱xi̱díí iyooꞌ, ikhú má nu̱xra̱kuáá idú, nu̱ra̱khuáá duun náa̱ tséxi̱ nakhú. Nu̱nu̱xu̱ꞌ jma̱a ra̱mbu̱, tsú ra̱mbu̱ xki̱ka̱ yáá niꞌga̱a̱ xkui̱ rá. Ikhaa rúꞌkhui̱ naphú xu̱ꞌ komo yaꞌduxúwíꞌ jma̱a gaꞌjuanꞌxu̱ rí júba̱a gii̱ xúꞌ, yaꞌdu xúwíꞌ ra̱mbu̱ xki̱ka̱. Xúꞌkhui̱ má rígá mangaa ra̱mbu̱, ra̱mbu̱ xtóó, ra̱mbu̱ xtá ríꞌná i̱tha̱an ikháa̱nꞌxu̱ꞌ, najma̱a̱ náa̱ majñu̱u̱ꞌ xaxtu, náa̱ nu̱dú xaxtuxu̱ꞌ. Ikhí najma̱a̱ mbíín ra̱mbu̱ chákiinꞌ, nu̱gímbúu̱nxu̱ꞌ riándo̱ rí tiémpú nu̱xna̱a xtiꞌjíxu̱ꞌ, ikhú nakhiu̱un ra̱mbu̱ skui̱, ikhú nu̱ráxíi̱xu̱ꞌ nu̱dá nawáa̱ꞌxu̱ꞌ guꞌjuáá, naphú yaꞌduxúwíꞌ ra̱mbu̱ rúꞌkhui̱ mangaa xu̱ꞌ ikhaa má e̱ni̱. Na̱riꞌjiuu, na̱jñáa̱lo, námbóꞌ ra̱jñíi̱lí, na̱rígu mi̱ga̱a̱ rimadíí jma̱a duun. Yáá riándo̱ yáá niꞌga̱a̱ má rá, na̱khu̱ꞌwíꞌ, náa̱ tséxi̱ nakhú na̱ra̱khuáá idú, duun má, ra̱mbu̱, cháji̱nꞌ iyooꞌ. Ikhaa rúꞌkhui̱ naphú xu̱ꞌ yaꞌdu xúwíꞌ ra̱mbu̱ xtóó. Ra̱mbu̱ najma̱a̱ xanáá phú ndaskuu̱nꞌ, ikhaa rúꞌkhui̱ naphú jma̱a gaꞌjuanꞌxu̱ꞌ mangaa xkui̱ rá. rígá i̱mba̱ inii yaꞌdu xúwíꞌ mangaa, rí naphúxu̱ꞌ, yaꞌdu xúwíꞌ xkuun, rí na̱ni̱ ginii rá. Na̱khu̱ꞌmbúꞌ xkuun, wámbá nigu̱ꞌ xkuun náa̱ inuu e̱jui̱i rá, na̱khuíꞌthá na̱gúwii itsú. riándo̱ yáá neꞌni má mbá cháꞌja nguáthá mi̱ꞌkhu rá, na̱khu̱ꞌwíꞌ má náa̱ rí tséxi̱ nakhú, na̱ra̱khuáá idú, duun má náa̱ ikhí mangaa xkui̱ rá, rí nakhu. Ikhaa rúꞌkhui̱ nakhu jma̱a gaꞌju̱nꞌ, "yaꞌduun xúwíꞌ xkuun" mbiꞌjiuu ja rá. Xúꞌkhui̱ jaꞌnii iphú xu̱ꞌ rí júba̱a gii̱ ikháa̱nꞌxu̱ꞌ. Rígá má i̱mba̱ yaꞌduxúwíꞌ mangaa rí nu̱ni̱xu̱ꞌ rí júba̱a gii̱, duun, duun wapa, duun wabooꞌ i̱tha̱an ikháa̱nꞌxu̱ꞌ, nu̱khu̱mbúꞌxu̱ꞌ náa̱ inuu e̱jui̱i, nagu̱unꞌ duun skui̱, jma̱a duun xkuíyá, a̱jma̱ inii duun, duun wabooꞌ jma̱a duun xkuíyá. Nagu̱ꞌ náa̱ inuu e̱jui̱i, riájndo̱ yáá nigu̱tsii̱n rá, natijiaꞌ mbáxngaa, námbá ratijiaꞌ rá, yáá riándo̱ yáá neꞌni má wabaꞌ rá, nu̱nu̱xu̱ꞌ náa̱ tséxi̱ nakhú nu̱ra̱khuáá idú, nu̱dríñíi̱ꞌ duun, nájma̱ inii duun rúꞌkhui̱. Nu̱khu̱ꞌwíꞌxu̱ꞌ a̱sta̱ ma̱ꞌni niꞌgu, yáá riándo̱ yáá medio niꞌgu rá, nu̱tsuwááꞌxu̱ꞌ jmba̱a mbá xu̱wa̱jñáꞌ, a̱ꞌkhui̱ nu̱ra̱xi̱ꞌŋáa̱ꞌxu̱ꞌ náa̱ mbá tséxi̱. Ikhí má rá, naphú jma̱a gaꞌjuanꞌxu̱ꞌ xkui̱ rá. Mbá xkua̱ꞌnii inii yaꞌduun xúwíꞌ rí naphú júba̱a gii̱ꞌ xúꞌ. Rígá má xóóꞌ i̱ꞌwáꞌ, xkua̱ꞌnii rí na̱ni̱ mbá naꞌcho̱o̱.